أيوا في فرق بين الثقة والايمان، الثقة غالبا تتعلق بالإعتماد على شخص أو شيء، بينما الإيمان بالله يشمل إعتقاد عميق في وجود الله وقدرته ورحمته ، الإيمان يكون أكثر روحانية وعاطفية، بينما الثقة جد تكون أكثر عملية <noise>